Pues ñaña <hesitation> todas maneras ñaña iyo la ñukui iyo, iyo inka kiti kuetiyi ndaxi ko ñu ñinu ñu ña kiti ñu nduku xakati tu nxu.